Kua y color dorado jei supe va se ma amae se puere añono vaera se po re guara areko ipuere vaera añono se yiva regaua jaema ma amoamora añono esa ipora oyesa seve jukurei se ayemongueta